دراسة التاريخ مهمة لأنها تعلمنا عن الماضي وتجارب الشعوب، وهذا يساعدنا نتجنب أخطاء ونفهم أسباب الأحداث اللي صارت وتأثر على حاضرنا, وبعد نفهم أسلوب الحضارات والصراعات اللي صارت في السابق, والتغير ما بين حضارة وحضارة أخرى.